عشان تسوي آيس كريم في البيت، تحتاج كريمة خفق، حليب مكثف، وفانيليا. تخلطهم مع بعض، وتحطهم في علبة محكمة، وبعدها تدخلها الفريزر لمدة 4 ساعات. كل فترة تحركها عشان تصير ناعمة. وبالهناء!